أكيد بفظل إنه يكون عندي طاهي شخصي. لإنه الشخص هو المهم <hesitation> لإن الأكل <hesitation> هو المهم يعطيني طاقة ونشاط، <hesitation> ويقدر ينظم لي الوجبات الصحية، يجهزها ليا <hesitation> ويوفر عليا الوقت ، أما السائق الشخصي رغم إنه مفيد لكن نقدر إندبرها بسهولة سواء <hesitation> أقود نفسي أو إني نمشي <hesitation> على رجليا.